भुर्ग्यांक दुसरी तरहेची पदार्था कावपाक आम्ही उत्साहान हाडुंक जाता। जसे की, जेवाची चुरो करून किवा, त्यांच्या जिबेचि रुच येता तसली खाना दिवपाची।